عددهم عشرة <hesitation> في اي-غرفة المدير نافذة ،وفي غرفتي نافذتين، وفي الصالة، وفي الحمامات، وفي <hesitation> البلكونة ليها أيظا نافذة جميلة جدا، <hesitation> هاي هي النوافذ الموجودة في مكان عملي، لكن <hesitation> أنا عندي اثنين علشان مكتبي كبير جدا.